Sagalen tunneni mal at nyaat ishin saa hagar sifaiti saa hagarinen sidurtii nam kulliamu amo innama baadi innama goga isa sagale flani hinfedu duub effect sagale sun duftunin en tok tadura man yedan nafti naf aba suni hiita woishin fula hinfur furaa woishin Mila hinfur furaa ta lamesit sagale wo akii sukania aki pipulsi ful kasa jisitii aban kun man ita yenan lafuma kee full kun hiara sukanit kasa jigaa sagale agar wonin nyaat.